guꞌn uyowná nasil nak noꞌnda nizëd udzaꞌl giat. Nizëd par sob lo gi guꞌn c̲h̲ak ganeꞌc̲h̲ nak c̲h̲ak mbi më xc̲h̲aꞌ ic̲h̲ë më wenda x̱id më wen, loxna xieloga lëꞌ më knu sdzob lo gi, xiu tib yag ptie lo më, loxna c̲h̲uslo sdzë bel x̱an gunu lëꞌ gunu c̲h̲uslo xlëꞌb, konde lëꞌ gunu xielo xlëꞌb, ga dzekna lëꞌ minn xlëꞌts gan be uyelola uyey gunu, diꞌltsa zëxda tselo gey më guꞌn c̲h̲uꞌnn minn nak xkwaꞌkga yag x̱an gis lëꞌ gunu c̲h̲uslo xlëꞌb tipta sdzë bel x̱an gis, axta c̲h̲ak stsedolá, ga dzekna lëꞌ minn xlëꞌts ga be uyeyo diꞌltsa lëꞌwu uyelola uyey lëꞌ minn xgu zëd lo më, lo xneꞌ minn diꞌltsa x̱iꞌk sobu lo gi tsu zëd lowu, zolila nika geydu wen, loxna gunu axta xielo c̲h̲eyu lëꞌ zëd xiu lowu. gunu nak guꞌn uyow- uyowná nasil or lëꞌná uyusche, gunu nak guꞌn uxinc̲h̲enna nadze. <hesitation>